:Oror: :gwlor-nyor :or :mor :gwlor-nyor, 'de :on 'ye-a, 'de :on 'da, yi 'nor 'on bo :a :mor 'bei 'o, en meaning <hesitation> :ka or no-a 'de nyor bo :wlu-eh, :ka or no-a 'de nyor 'dhu-eh, :mor 'dba or or 'worn-', :mor :on yeh-dih o dha :mor :on po-or wlu bo or-a 'dba yubai'or keleh :on bo, any deh :on 'da ka :a no 'o or 'worn 'o, :on se or dha 'ye-dih, jorwor :on <hesitation> try-or, <hesitation> :on 'da-or :on 'da 'yle :on korn ghen :ya 'on 'kpala' :yee' or ple or kpa 'de :jiin' or :ya :on 'kpala' :yee :on :dha-dih. :on korn ghen 'on 'dei' mu :ya 'on 'ni 'on 'ye 'na :yee' or mu or :ya :on 'ni 'weh, :yee' or 'ble kplen 'jeh :ne. :yee' :an mu or 'o :jli or 'ye on 'dei' no, :yee' :an mu-or :jli or 'ye :an-a'a: 'yu no. <hesitation> 'nynor-a' jeh, :eh beh :on mu 'bhorn 'da, :mor :on mu 'de or 'bli 'gbu, 'de :on se-or dih :yeh-dih, 'de :on dhele: or 'de dih, an-a' 'yu 'de, or mu :na-dih :na 'da, 'an-a' 'yu 'de, or mu-dih :na 'da, an-a 'yu de-' or mu-dih :na 'da 'o, eh meaning :mor :on ya-or gwlor bo na-' or na-' or-a'a: or mu-dih :na-'. :yee' :ka :on pa 'de or 'de 'bli 'gbu 'de :on :yeh-dih 'de or :baa', 'on :de 'on :yeh-dih on 'weh o, 'on :ba 'on :yeh-dih on 'weh 'o, :an-a' 'yu de-' 'o or-: :dhe-dih dha 'gbu-a for 'i or worlor 'tiei: 'o. 'oh or-: :ne 'nor for bo or worlor 'pani'-a 'o, <hesitation> 'yu :daa :mor :on 'duo:-or :on kpa-or 'de :on be, :yee' :on free 'i :on :ne :dha 'jeh. Jorwor: :mor :on mu 'pani'-a 'dleh 'gbe,,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 Problem :eh no-a deh :eh no-a worn :kma deh dha 'bluhba: :daa ken 'on 'ye-a eh 'o, 'on 'wluh 'yu 'on se or :porluh 'wluh.